Egaq tuu küüdselõikaminõ midägi nii ohtlikku olõkiq õiq. Tulõ lihtsalt kääriq võttaq ja sis tassakõisi ja täpsehe lõigadaq. Ja ilosa kujogaq kah võisiq naaq küüdseq jäiäq päält lõikust.